Tä heränes hummogu ja võtt kõrvatropiq kõrvast. Õkva kuuld tä väläst kõvva rüükmist. Noh, tõõsõq inemiseq ütleseq tuu kotsilõ – tsirgulaul, a tuu, kiä noidõst arvo saa, ütles, et tuu om lihtsält üts mõttõtu rüükmine. Tä lätt alla, tege köögih süvväq. Samal aol tulõ aknõlavva pääle orrav ja küsüs tält süvväq.